Le coussecouse fa ny firenena abiaby a Maroc ao zany samy mana ny fomba fandrahoany an'io fa ny fangaro anatin'io ao avao no hotsaraiko amizao ahita gna antin'io coussecousse io, ahita legume, ahita koa antin'io ao henan'ondry la misy avao koa moa zany nyvarimbazaha